Son un pittinin drogâ de queste röbe chì eh ammio o telefonin fòscia tròppe vòtte e ciù vòtte a-o giorno e no savieiva dî quante e mah quarche menuto, so assæ no l'ò mai contæ